Äjtyä oyetä'ijna otowä ja'kutyä otonh con la verda, por que avece ntatä na tzajmatyäjpa la verda, sea entre äjtyä jaya, äjtyä une', avece ntatä tzyajmayajpa como es je ti tiyä ijtu u ti tiyä mustäjpa, u äjtyä tambien avece ncometetzäkpatä error y ntatä otonhpa con la verda, pues oye sea äjtyä jaya, sea äjtyä une' oyetä nä otonhyaj con la verdad, para que jejtzye jana ijtu ninguna problema, ja'kutyä musä itä tranquilo tumtumä, ni tumä ni eyapä.